إلى رجعت ألف سنة الور، غدي نحاول نبقا متخفية باش منبرزطش الناس لعيشين في هداك العالم، <noise> ومنخليهمش إشكو فيا، <noise> أو غادي نحاول نفهم تقافتهم، لغتهم أو عاداتهم. أو نحاول نساعدهم بالعرفة لجايب معايا من المستقبل، باش يحسنو من ظروف العيش ديالهم. أو غدي نسجل أو نكتب جميع الأحدات لكتوقع أو لغدي تكون مهمة للناس في المستقبل